<noise> pi jun iik' <hesitation> ixeb' wuxu' kijab' yak kinlaq' nitib'iliil <hesitation> rimal wa xu' laaq' taj kinb'anan, wa xu' laaq' taj, wuxu' kinkuwen taj kinb'an rib'aniik wuxu' wet- am taj che rib'aniik, <hesitation> kinlaq'an k'o chiran <hesitation> xa' <hesitation> juk'aal jo'oob' rajal <hesitation> wuxu' <hesitation> ka'k'al wuxu' juk'aa'l etaq la' rajaal li tib'iliil kinlaq'an.